මං හිතනවා මට ලස්සනට ගායනා කරන්නත්, ලස්සනට නටන්නත් පුළුවන් කියලා. මොකද <hesitation> මං පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ඇත්තටම ගායනයටයි, නර්තනයටයි දෙකටම ගොඩක් කැමතියි. ඒවගේම ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් ඒවා කරපු කෙනෙක්. ඉතින් <hesitation> ගායනය දැනටත් මම <hesitation> මගේ දේවස්ථානයේ ගීතිකා කණ්ඩායමේ ගායනා කටයුතු කරනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා ඇත්තටම ඒක ලොකු <hesitation> ආශිර්වාදයක් විදියට මට ලැබිලා තියෙනවා කියලා ගායන හැකියාව. ඉතින් නර්තනය නම් ඇත්තටම දැන් එහෙම කෙරෙන්නේ නෑ. නමුත්, අපි සාදයකට ගියොත් <hesitation> මොනවහරි විවාහ මංගල උත්සවයට ගියොත්, ඒ වගේ ස්ථාන වලදී තමයි දැන් ඇත්තටම නර්තනය කරන්න වෙලාව ලැබෙන්නේ. ඒත් ඒ දෙකටම මට ඒ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් <hesitation> ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම <hesitation> ඒ දෙකටම මම ගොඩක් ආසයි. ඉතින් එහෙම අවස්ථා ලැබෙනවා නම් ගායනය කරන්න, නර්තනය කරන්න, ඇත්තටම මම ගොඩක් ආසයි. ඉතින් <hesitation> වැඩිපුර නිතර හැමදාම වගේ කෙරෙන්නේ ගායනය නෙ. ඒ කියන්නේ හැමදාම නැතත් ඉඳලා හිටලා හරි. ඉතින් ඒක <hesitation> දේවස්ථානයේ විතරක් නෙමේ. අපි සාද වලට ගිහාම <hesitation> ලංකාවේ ගොඩක් පුරුද්දක් තියෙනවා සාද වලදී අනිවාර්යෙන්ම වගේ <hesitation> අපි පෞද්ගලික සාද <hesitation> ඉවර වෙන්ඩ <hesitation> ඒ අපි කෑම බීම කාලා අපි සින්දු කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා කොහොමත් ගායනා කටයුතු කෙරෙනවා.